ما أدري، أنا عدد أبناء عمي ولا أبناء خالي كم، لكن، <hesitation> ما أقابلهم أصلا. ما في بيني وبينهم تواصل، في مشاكل عائلية وكذا، فما نتواصل معهم أبد. لكن، ما-ما أعرف أصلا إن كم عدد عيال عمي. ما أشوفهم إلا <hesitation> في مناسبات، يعني نادر جدا لما نلتقي مرة ولا كذا.